हाँ तो भाई ना जीन्स पहनो, ना इन्हें सूट पहनूं हूँ। मैं तो बस महरी धोती पहनूँगा, यह जीन्स जरा जरा से सूट। चड्डी होवेच इतनी बदी तो, जीन्स का क्या होव्ह टाइट टाइट। हम तो महरी धोती पहनो छे, एक नंबर चीज छे महरी धोती। जब धोती पहनु हूँ, तो आराम से छह आठ नंबर पाव चौड़ा कराने नी घूम स्कू। ना जीन्स ना से पहने तो कई कई से भाई। ये तो बेकार छे कैसा भी करनी जयेव्ह छे, पोशाक ना आये, ये तो सब बेकार चीज छे भाई। ऐसे तो महरी से मत पूछे भाई इतनी बेकार बेकार। ये जो तुम्हारा सूट छे, जे चड्डी छे। ये इतनी बराबर तो महरी चड्डी हो जायी गावी। लोग बाग मेरेको बोलेगा चड्डी में आयी गावो।